Gne karaza sakafo tiàko arô da gne pizza zany da eo ame dimy eo gne fangaro ahisiko agnazy, da gne poavron, da henan'omby zany, da gne henan'akoho koa da gne frômazy, da asiako saosy huitra avao koa.